<hesitation> Párpúl hitxú hei túnfá tráng lal rong royalty ne me ghen kan tónzóma. Tón hei luxurious spirituality tehi <hesitation> ne nhen ayn thóng tata xét nahi áwnta. Engi túnfá tráng hei párpúl rong hitxú ataúnta. Háu sátak tak te <hesitation> mi tsan langbík lau hitxú an afórd taidóu thintai. Tón avang boka khamiká atitóu túni boka. Tón fóng tón hei nobility le wealth symbolized tilta. Tón amahi ne <hesitation> creativity te, tón ngay ruatna te, tón engi mystery te nhen tehen ayn engi limb ni axiatani a. Tón tón fantasy literature le arta henan mangasá. It's often used in fantasy literature. Tón psychology vedhunga tón hei párpúl tsú hei soothing effect ne a axiatani a tón. Amahi hei <hesitation> energy of red le calmness of blue ne a axiatani a tón. It amahihen hei calmness adinó te mi ngáuk náin ambition te, magic te, individuality te, tón engi royalty te hi a represent tán tsú.